जापान के संस्कृति में परंपरा आऊर आधुनिकता के मिश्रण घुलल छे। ए हु बहू आगामी संस्कृति आय जापान के संस्कृति में कुछ तथ्य छे । वहां के लोग सब बहुत विनम्र रथे वहां के लोग स्वच्छता के बहुत। ध्यान रखल जाई छे अनुशासन बहुते छे वहां कोनो काम अनुशासन। हीन नई होवे जापान के लोग बौद्ध धर्म आऊ सेंतू धर्म के बीच में। बाते हैवेवहां के लोग समय के बहुत पालन करे छे।